انا كأم عيندي خلفية وعيندي خبرة في تغيير الحفاضة ابتاعة الأطفال. <hesitation> طبعا اول حاجة بمجرد ما الطفل يعمل حمام اول حاجة هنغير الحفاضة اللي مش كويسة وهنحطها في كيس وهنربطها اكوس ونرميها ف الباسكت بعيدا عن البيت. وليكن البسكت دا مثلا برة الشقة. وبعدين هنشطف الطفل دا اكويس، بعدبن هننشفه كويس وهنحطله المرهم او الكريم او الجل اللي هنحطه مكان الحفاضة الجديدة وبعدين هنلبسه الحفاضة.